<noise> Laha ta hafatatsy gn ny hany <noise> na sakafo Grika anao da ireto misy: Salady Grek, Taztriky, Mosakà, Spanakôpità. <noise>